Gawni kuki kuki mimin mari wani ni daysə kuki minə mari wani aynəkə ana naybay kay soli ko kuma gawni titə nə wanu kanə giyarə kuki rem mikə mari wani dansə mari wani paŋgunu aniurbəmi min mari wani gawni tidi ar kən warə, məkə lasəgə kuki mani dəwsə mə elu ni mən mə rusum ani məkəre zakə dəwsə ali kəllə re kəs kəs kəs to ma wəkəa kuki re zakə mə wosu ru menə bilə mə ellu ən ninni mən wosuru bilə kay tidi mən ellu ən ninni mə wosuru daga ida wa eku sənənsə mə pəyi gəkə dəwsə to dəwsə mə gay ay kuki imi min bilə məkən va aru məpə kə ləykə ko məkə da aru məkən gə məkə ləykə ma wəkə kukuiremren dukən kulə ən bitan daban səkə məkə gayi dəwsərə məkə gay ko niyarə kuki ka memrə gam nəkə niya məda rusirə bankə məkən rusikə irem ren mikə gawni kuki in mi mi nən gə gə gən mən gəsi bul ettən mə gay gan mam, tarən mə gay gan dəwsən to aykə nama bi irem yasəgərə, ar i wəkənə mə ay ire ren mikə mari ini yaw mən gbəkəre aybə irey ren mikə. Wan udaysə bə ma wəkə mabu kaw ikə re ɓawkə kuki i yugugu yun ire ɓawkə səw sə ən a i neŋgə kuki riwre aa niykə kə aya diwre aa aləy sə unsəre ninkə kə an resə arkawrə ninkə kə arew wəkəgərə dəwsə səwrə məkə gay dəwsərə inə kə liy nə zul tetə inəda ire gawkə gbəkə re bərə irem zokə bərə dan igi ingiya ama məkə gagan kuki dəwsə bul daŋ mə gay gan mam kukə ka yasənnə so kuki mi min mari wani ama mari ay wanbə se wanbə kə pangə pay kuku wanu ma dayi miw da mari kə gontə kuku sə pangirə kuki ka miwrə məkə ge mən mə ɓawgu ɓan ɓir ur derə nə urnə an noyan dam re nəkə niya mə gaw dəwsərə mə gaw mamrə so kuki mari kə gaw mamrə kə gaw dəwsərə bul səwrə kuki ka mi mari wanirə da sə nettə arikə daykə kuki bə mi min mari wani.